जैसे आलू होते हैं तो उसे ऐसे जगह रखो जहां सूखा होता है। और वहाँ रखे। और वहाँ गीला तो बिलकुल भी नहीं होना चाहिए। वरना आलू सड़ भी सकते हैं।